पूर्ण आंनद प्राप्त कर सकत ह, ओकर बर तोके ओ काम करना पढ़ी, जेकर म तोके आनंद मिलथे। आनंद तो कई प्रकार के होथे -अगर तोके व्यायाम करे से आनंद मिलथे तो तै वही करबे। पूर्ण आनंद प्राप्त हो सकत ह बस तोर काम सही होना चाही।